Wai na’awani wi ma khin Lthini wi can Lphakwari ba wuɗi caba LthiLthituna, taba gma Saari ni ƙuwayo, taba gma ɗin malvi ni kuwayo taba—taba Malvuna nayi dai Lthamasi a t’aya ghirai li ƙuwayowu, Lthana si a t’aya cakalayu, Lthamasi ket ba a Sapi jarwalthai, amma taba sarri ngin ghi kalpun bu Ghinshin caya, kalpun bu Ghinsin caya, ɗin ghi a talthi na'ai, ɗin ghi a talhi, ɗin na’i wi a talthiya, to a a-a rigyiɗilthi gube ati-a tighilthi gube, tabu ʒha muna nahyusi, sai ƙiɗan taniya buguni, sai kiɗan ta niya bugani, ghingin nahakhi yavita ɗahyi, ghi khin gma yani buta U’mma bu ririnna. Yani bu ririnna, ɗin wa laʒi ʒatu, zuwi wali, wali wal-wai ƙuwayona ƙiƙƙiya, wa kuʒima ko Subu la’ai ma ba hyi bilthim, ko sube la'i maba hyi bithin yhi ɗi ha to na injihkinɗi lthilthintin pu be ɗi’i to kuwayani te wu ndaka kuʒa, kuwai yayiniki Wuyanu, ko gwami ci ndaka Lthaa, ko gwani ci ndaka Lthaa balle gma yaɗu ba a'a aa naa-yi aji-aji cinavasipa ghi a ʒhi cimarasi to ɗin sai ghi ghi ghi a t’aghiya gma can ta wuraa, a Sapi ai Sapabe, kuma d’in na’i wi a talhiltha. Shikenan bun khin cici, cabuʒha muna ɗa muna kuʒa Lthakwaku yani te, kukuna ta lathin cani an muna a t’aya tayu, to mun dai Lthilthin ba ghi Sapi nahakhi riri masi khin lthakwa chisi.